Amahanga agunkumanya harimu Uganda, omu nimwo nkiikara, erindi hariyo eribakweeta Kenya, erindi nibaryeta Tanzania, hariyo eribakweeta Morrocco, hariyo neri bakweta Egypt, hariyo DRC, hariyo eribakweta America, hariyo eribakweta Burundi, hariyo eribakweta Egypt, hariyo eribakweta Mozambique, hariyo eribakweta Rwanda, hariyo eribakweta Botswana, hariyo eribakweta South Sudan, hariyo neribakweta South Africa